Beh, piaxei no me fa, comunque ciammiæ quarchidun perché me vegnisse à piggiâ, tipo a poliçia, apreuvo che no riëscio à sciortî, sensa dî ninte di fantasmi, e dapeu me ne staiæ lì fermo çercando de no pensâ à ninte, che no existan.